Udadingti kebiasaan nuange punapowoman akipendua saman koitan dulu satu dagingti penontude momun akat sando atau dua tiga hari nteti sita daging munte antu whasinan weanasin pelonansinti meleos dagingti de malewo de mowut akat dua tiga hari torong tumanca sado kankueten cagimu maklu pakoeng kulkas manca satu bulan mpe satu mang tangsa dulu kasian satoton sea lulu kanano tiga hari asinan peanges si penai penonca mhawet makete woselalu degampang tumaeng ato ateteminelalo atu eleanu.